<noise> rais, rais pagago uwe epee <noise> rais ninna ninangko <hesitation> cris eppe nina tang buu kee uwa epee nina ninanko praim bella sos kole epee ninna tee, teego konneko enanbela <hesitation> tego koneko uwa, epee. Rais nimpoo lapuwako tekaa nii tee tewameke talipabalu tee nii te tewameke talipabalu tee enang tee mmennau tee rais buu ke uwa epenna tetang tewa make ella buuke uwa eaii. Eng te ninangko, <hesitation> eng te rais ruts rais appako ninangko buuke uwa eko ninangko lepomeke, eng tee giris ekoo lema tabaa lenupe, giris ema teka enang ninangko giris eko ninang lepo wewekas lepupe tekapata enang ruts rais. Eng tee opong taba ikipela ninangko rais <hesitation> buu ke uwa ella eng draioko te nukuna. Nukuna agata mingbepe te, te ninangko enangbena giris ena tee rais. Ninangko ule, te ule <hesitation> enang moo ule buu kole ela tang tee nga nukunanga ule uwa epee tewa. Eng tee rais palaimbena, ninang o skel rais ka ule paraimbena te tabeng, te mmengmeke ninangko boili epe, buu waikalake, boili ela dara darai oio, teketai enang kole epe ang, oili. Oili kole ela napo tee salibela te enangnela <hesitation> para parainbela ninangko napo sos kole epee te prait rais gawena.